समांता हो शब्द चित्तलो झाल्यार मका आपलो डॉ. भीमराव बाबासाहेब आंबेडकर याद येता। जो आमका लागों लडलो आनी आमका समांता मळवोळी।